Uuongecha chinono nika ongesha ngaya topota yapia ningo uwepola wiuku mwi bakuli ichakumwa ndinkonko wakulosti ngawa wafyula wanda wantisha chila chindu papa utanda mafuta yako ningo utimfula ningo uti wa- wamwe mikmu mafuta ngawa mwimkmu mafuta ama kuloleshu ama badiliki langi ngama badilki langi am- a- a- atakuvi lanka watela ngawilomo ngawa losti uu- uuwekula ngawa ekula ekumwi bakuli namweni akundu kurwe inya mwa kweko ya- yankoko niisima